Raha jiaby atao zegny matetiky <hesitation> misy tombony manôka fogna na de sitraponao agnano le izy fa matetiky misy tombony manôkana fogna na farafahakeliny ôhatra resaka fita- fitazomagna fiarahamonigna tsy hivaha, de resaka fifankatiavagna de ndraindray koa le valisoa avy amin'Andriamanitra regny zegny dinihigna daholo.